Patient patient people can jeh say patient but patient la one lor ley key aspect la one lor ley good thing to use when you want achieve your goal because even ley people la want help you to achieve your goal sometime ley will come ley will jeh want test you to know if when you get the if you awor to stay on ley kind na person or with ley kind na person you you say you are today so patient good a good to really get patient when you want achieve all of your goal a will help you la tomorrow when you get the you will remain in la same position or in la same act till you can leave ley people.